A vingt minutes za magnomagna isaka maraindraina farafahahelany, a za mifôha mandeha misaiky agny miborosy no magnano raha jiaby de za avy any mihinagna de vita.